यदि मै अपना बच्चा ओहके साइकिल सिखाइत हौँ कहलेति मै यी प्रक्रिया ओहके रमाइलो, सुरक्षित आउ आत्मविश्वास बढैना बनाइक चहमु। सबती पहिले मै बच्चाके उचाइ आउ उमेर अनुसार साइकल रूजमु, खाली, सुरक्षित आउ ट्राफिक नाइ होइल जगा खुजमु। हल्का घाँस होइल जगा रहिते <hesitation> गिरलेती फेकुन चोट कम लागी, हेल्मेट, ठेहुनके गार्ड, किहुनिक गार्ड लगबैमु, सुरुमे मै अपने बच्चा ओहके पकरके सन्तुलन मिलाइक मद्दत करमु। साइकिल पकरके सिखैमु, पाइडल मारेक सिखैमु, गोड भुइमे धरके चढेक सिखैमु। गिरलेति फेकुन डर नाइमानेक परता कहिके सिखैमु। सुरूमे मै ओहके पकरके सिखैमु आउ हौसला बढैमु आदि।